. Ntaghe eyim nhom nne ana pam biship meh jip ntoha che nwona me ekpa domma ekpa tin ekeh erowe etin eh kabara abah aham beh chic odey cha bene na wonne ekpan domme ayi obiowa kwe egomme ata atagha ogwomme kwo akwa fari beh ship agba akpa kpa boh ebere biship ajohe edehe ejohi atineh ahop arogha odo echen or arora anama howi or arora hama oko or eten kpa atima atogha anona atoghe ekpo puh ship ageme abora ageh anah ewa mme efuh ebwi awehi manta ma awehi heh ekpo tin meh nwe hogomi tangha mama arewa obeh bah atim epokpana atima abeh ba atima ana peh edibi atima, mandu kwa akanyi biship eteh ebia akima ko ana beh bara arewe egana konghi edibi atoghi egana kongho soɧ ahoɱ beɧ sheo sheo achen eten atogho eten cho chaka ade wa oda ado cheno adahe vah deh nama kwa adewo ocheden awon awon nama. kwo mateeri obi ataghi eten ipa cho atera beh won beh ship ageh biship awon bishop eke ebia achini moimoi kong kwo ageh ma nten noma abuwa moi moi kong oburo obi mah che weh egana kwonghu aduk ah bi ship madeh ekpebi otokk penang kpen abe beh agew otokk fi ediwe aka okpewi ship aghe moi moi kong kwa atimi egangha kwong hu soh. Ndokha ayimi nkum enana anna pa biphyit ma ajip ndok che wonna me ekpa domma ekpan ting awobh atzinna ko irra abenbi ka achi aham ba achi, adem cha be amam awon ekpan do me, ka nna owowbh ka ogowmi ada atzuk ogowmi kwa aka afuri biphyit abak apakapu ka ababirabit biphyit a chok ke ida ake achok-e atzini ako arowa ahowi or arowa mamah okkoka or ezen kpa atzim atoka annona ako po bipyht aha mẹ abowa aha maggi aha aboboyi aha anna awowbhme avu aa biy awaki mada ama awaki mẹ kpo tin emma nwa ha ogowmi ezanga ama awaki abanbi atzima avokpa ana atzima abanbi atzima anna pa eduwi atzima mando kwa akane biphyit eka oba akima ako anna bẹnn bi amma rawa ekanna eduwi atsini ekanna akoniy so awohm biphyt adok maomo kong awom biphyit a chaden atzuki azen cho aka dawa oda aduwi egan-o oda adowi va oda nama kwa adawi-o achabeen awonh awon nama kwu mazizima obiy aka atzuka eten ekpa cho bẹ awon mẹ biphyit aha invi aha biphyit awon biphyit eke abaa ana sin maomo kong kwo a ha ma eden doma abowa maomo kong obiro obi obi asi doma aki ekanna ekpo sa adoka biphyit mada aka ottokh kpanankpan sa abenbi aha macha ekpo pa eduwi aka dokpo biphyit aha maomo kong mẹ ana sini akanna akoniy so. Atinaghe ayoh awaghe atogha ana poh ageh abuwe edibi cho meh kwa before kwa soh bne oshene eruk cha egena kwunhi edibo hih eyina ayok ache dwunk akpareh anona idik sah mbembe pamana achi seh eromeh anabora akwu abemba arawa agbanya agben ya, manda kera heh esang akwa ado beh shep atongha achen poh atagha adeghe eva poh atagha ice fish kwo ageh hih edibo arawa mada akasa ana timo onung awugha agbanya buma awoghe awoghe awoghe heh mem ada akaweha dena nah seh kwe koh okpuo de bibi ship atagha agbaya boma akang bibi shep ayok peh bane kpongha nem aka abubugha ageer agah anah ageh maggi ageh ekpo biship anatima agbanya bomma abuwa abuwi ikpat ogbe woh otogha agbanya aka abia akimeh edibi doma achi chee oneng arang moh obene abi osheni kpanem akpenem osheni agbanya kah abia ayok akemi edibi achi chee oneng arangi moh obene abi ashini kpanem eh ana wara benbi hah ara ndoh mmi weh homomomme ntogha nfohinsa achi bi ship ma amana ayok bama keh ohuwa nwa nfee kwadori nurong nkwa ahanse arawa abi ship ageh heyan he irek cho awoni ekpo bamma ebeh ana timi ntonghr soh ataghe abubube poh ekpi bi ship age ntonghi seh beh meh kpong nem eh odaho bah aduk odok oyok bane mah aduk odok-eh odagho beh duk duk kah dul ebi chet chet chet chet ede sehe sehe sehe oden kwe nwa hedibi etoh naba habube ogbe hoh otaha